Kuem nrida notiyaxa xhinena xakanó, <hesitation> nruté ya'á tinana, nrute ya'á tichí, nruté ya'á tuté ya'á nakanguano xhin xhin deyú on dengui ndeguiná, <hesitation> dakadanguano nruté ya'á xhin koño xhin nrida koño ná kuenote na kadanguano nruté ya'á.